ציין שפענדלעך זענען דא ארויסצונעמען א שמוץ פון די ציין ווען ס'ווערט דארטן <hesitation> שטעקן. <hesitation> ס'קען ארויסנעמען נמשל א שטיקל פלייש וואס קומט נישט ארויס, מ'נוצט א ציין שפענדל, ס'האט אזא שטעכעדיגע זייט. ס'קען העלפן ארויסנעמען עסן וואס אונז ווילן ארויסנעמען צווישן ציינער.